No köögiviljo om kah väega erinevit. Egaq na väega ohtligus ei läägiq, nä lihtsält pussahusõq ärq. Lääväq sääntses pehmes vai vindsõs ärq ja naid olõ-i inämb sis maistva süvväq. Aga noh ka iks mitu kuud või mõni köögivili saistaq, inne ku halvas lätt ja ärq pussahus.